Oburumoma machebula nu oshishi ka chibula nu oshishi ikpenu chineke nha tunbom bukoenu chineke ma ihuhiala sikpenu chineke owerukpomagu because chineke buya buribudu isheanyara izia nu oshishi itiala ekpenu chineke ika nu chineke obiko nu kpa anwa tayara eanyara ke oshishi ka nu yaqwuru taa mekpwataru anwa nu kpo taa nyo oburo anwaoma anwa kpa gaha lala onwa tuya nhu omutakiri nyeri ihe nu si ekpe si ekanena chineke, chineke yayegweya wuri yegayi isokana nha dum inaga nu onwa nha dum inotu bia ikerama kia aka obee ikera ma ke chineke, chineke iya kani owee nu chibule taa nu ya mekwatan anwa kpa mekwatari anwa onodi ke taa nu nha anwa keri. Iweruike whorga nu ikereama ke aka ke owe nhe iyotuya but ihe nu ikanu chineke nu yanwa tun anwa ke taa chineke yeotune nhe iyeri mepemene akpa mepene ogbe obeoikor nu ozabhe ihuqu chineke yetuga nhe iyeri wuri nu isukam. Burukam inaka nnakanu okpenu chineke buruoma ma chineke mepemene akpa ma chibula nu oshishi chibula nu oshishi iyowhorka situru nhe omutakiri yeri isa zi otuibe kpara aka yeshi nu ochi haha, siheowhorha yeotu nha omutakiri yeri chichile nu abali omutakiri beye angwa nda wuri zila nne wuri zila nne yowhuhia sichorgaru nhe omutakiri yeri nuah yowhuhia sichoru nha omutakiri suri ma gini siru ma udo yoworu nu oro iyoturiri nha omutakiri yeri ma chibula Chibula iyakanu chineke owee mepenu nwaa onodi taa some chibule nu oshishi iyezi yoturu nha omutakiri nyeri jaa yowhoga nweren yowhorga nta ma mutakiri rinha nu obuchi bumanamko ma omutakiri rilenhe be vudo ome owhoreoma and buruiyaka nu chineke obiko okpukwata anwa omutakiri anwa nkari kpo omutakiri anwa nyovu owhoreme oqwuru onodi mekwatani siekpe nu chineke nha nu nha obula aneme nu onwaka obu chineke yameguyi chineke bu nye yedu kpo agame eme, ikanam anwa qwuru oqwu risi ke anwa <hesitation> nsogbu yazi iyaka chineke ye anwa amamemhe yeanwa akonuche ke anwa yeanwa akonuche ke anwa yejinaka ke anwa nemezi nu ihe nu kini owunwa yabia. Onwunwa ke ekwesu yabia onwa owehiale onwa onutakiri owehiala onwa nweren owehiele otuhayi berere but eqwuri chineke iyisirisi chineke <itennen> nu kpa anwayi ihuhia ru taa nu anwa qweruru aka anwa nu ezi nu-oro anwa nu yemebenu bena akpa nu kpo anwa ka ohuho taa nu anwa nhuhorla taan nu nha anwa nu nha omutakiri anwa nyeri zor oko anwa, ika ne chineke kam iwhorla chineke yemepeni onodi nkam obebediko noodi nsigarike chineke yebia emepoe ne ono eli manta ke isukam gama. Nke isukam qamana chibuhana obukoriri otu-okpokpe ken iyeji nu ekpenu chineke iyeji ikerima aka kai haka hehe nu anwa huhiala anwa werike oza nye werike chineke kolen nye werike chineke yedube dube nu oshishi dube nu ahehen dube nu abali. Dube ma nke iyeshianyara till ishenanyara chineke yakwadoyi ineshenanyara ima nha neme kpo chineke nakwadoyi buru nu ikerima ke akayi aweqwu so obegirima chineke owe nha ayabu owenha ayaneme oza nhe iyetuyale nu anwa kwele chineke, ibana anwa tuyi iwai nu onodu rike ewu nu onodirike but iyotun iwai nu onodi ke chineke tunya iwai ke yakasi akazi obia iwai ke ena taan riya ekile iqbabiringbabi owu <hu-henhen> so oburunha ma yakanu iyotu iwai nu onodi buruoma obia owee chibula nu anwa yeri nha kanu chineke ke kpo onodiyi nya ozi chineke yoyo odu ekwesu zor odu kiniyayeme bu ekwesu yalanuni obuchi yalayini obuchi burunu oye eqweri yisinu nhe iyamahia risia nu odua ngo ibire ngo oyebi ogbabiri ikerima yisi nu chineke chineke nu anwa nen wuri nu oro nu ezinu oro anwa wen mhe hayeri chineke yekani owee taan qaru kpa iyeri qaru kia iyeri iqake, iqala ke izi eri qaru han han yeri wuri ma obura ojioma ke iyeri ma oburu omutakiri oma oburu nweren nu owee nu ikwesiri aka owee nu chibula nu oshishi akani chineke chineke kani kake aya aga obula nu ikirima aka keyi obu nu ikerima aka ke chineke obia aza ohiako owee chibula taan nuka buko onodi yedinu anwa. Ijiri le ikerima aka ke onodi izi ke soburuni oma but ijile nu ruhu chineke onodi yobunioma. Qarukam naka owee buru owee okpokpe kwesiri okpokpe nu oshishi ma izurula itiala nu oro oshishi kpenu chineke kana ogesiji kpa taan yo nuni chineke kanika kako so ikpelekperi obuchikam owen kpo onye mene okpe kpeyi ye kpenu chineke bu chineke dubeyi ma chiburu taa memaru owee nu chineke yodu iwhoree iwhora ituya nhe omutakiri yeri inagbana akpa buru nye neji ogbo eli notun nhe omutakiri yeri inaga aru mini ina aga aru aku ina aga aru ke orerenhan obu ore isisi obu ore ahia iyekanu ehineke owee nu anwa nwhorgala taan nunha anwa nijiqu nu ha anwa renha nula ha anwa nu aqba nu akpa nuya dube anwa yakanu anwa kpo obudu taa nyonu. Chineke yakani kpo onodiyi nyonu taan obia ma ikerima akaka <nenhen> iyelem ikerima akakia idaba nu njor, chineke binye yakani owee onodi ke taan zie or izie, chineke yakani zie or kani jiwa zin so okana jiwa zie jiwa whorga ma okani jiwa zin jiwa zile jiwa yaya but izine nu ikirima akake nu taan ewhi kweyi nyo whorga iqweru ikerima akake whorga iwerike whorga duhari nhujor daa oh obunha so okwesiri chibula nu oshishi Itana ijikwa chineke oka taa ma whor taan ma nda kpo taa nyobuna anwa chineke yakani owee zie oza nha nemeyi chineke yakani owee zie nu obuchi taa yobunioma chineke kale izin isuewhi iken suga ozanhe yeme izo owu wuri zoqbuyi but chineke kala zie iye zi ngam ihe itulana-anyasect iyewehiaya ihetu-anya iyewehia wehia kanu nha isoqwuriwen nu ihe ijiri ikerimu akakeyi zi so nakanu atiana nha obuchi kem nyobuna aya kanu chineke kpena omena kpo onodi yobuna isiken, kpo onodi yediyi bula ma ikerima ahakeyi obula ikerima akakeyi obu ikerimu aka ka nye wegwayi buru nye bigwa budu buruye eqwieyari nu onwaka buru nye keriayi onodike owogu taan bia onodike akayi onodi awogu bia onodi ikerima akayi nha anowo bu ikerima ke aka ke chineke ke eluwa nha anowo bu ikerima aka ka nmonso nha anowo bu ikerima aka ke nda ke wenqwa ntaru owee adaziri okala hen-hen taan niyowu iyo-owuowu izi etiaya so nha dum ine ike ikerima maodugbu ewhi bia nu ikerima akakeyi ikala nu onodi nwa taan onodikam owee nwazolam nu nwa keru onodi kam nu nwa keru obuchika nu obuchi ka yoburu anwo iwhorga chineke kala nu obuchi kam nu oza nhe oyobuni oza nhe oyobani iyayahayi gbara nkiti yahaya. Buta chineke kalam nu obuai kam yobuninha iwhorgala nhe iya magala nhe neme rakpa jile nu ohihe iyahaya oro iburu nye yomurumu iburu hunaduyi richa iyahaya obuochi igbu ochi nochichi obu nimi wuri nburuoma ishishi miniwuri buruoma omutakiri jinuoro ri, adaziri jinu rumutakiriyi whorga dazirieli anwuru mayia suruke. Isu berere ikpe ha nu chine chineke because za akpe nu ne chineke nha zizisi zila su akacha chineke dube kpo onodiyinyazi nha zirisi zila chineke yodubera kpo onodeyi nyoburu chineke yakani kpo onodi ke taan nyo buru chineke yakana nha nunha obula aya metaa yoburu nyamani nma obia ma ikerima aka keyi obia ikerima akakem obia ma ikerima aka ne nye nu nye obula because ijile ikerima akakeyi ekwesi duhesi akpa but jile nu ike rima aka ke chineke bu nye nu odube akpa mani nma akpa mani nma nu oshishi akpa mani nma nu ehehen akpa mani nma nu abali, nyanaya iwen nsumeike, nsumeike buru nzume ike ke chineke obia nzumeike ke ekwesu. Izin anwa ji iken ma ke anwa ntun iwai, otun iwai buru ke eza buotu otun buru nnodi ke iza ebaa nhe agbagoru agbago otun iwai buru nu onodi ke choi kpa anwa whohiaru taa nu owee nu obuchi taa mana anwa nma nu ikerima ke nkpetamazia qini yoburu oku oka qini yoburu nha iyakanu chineke. So iwai anotun aya otun nu onodi buruoma, eku anoku iyaokua nu onodi buruoma nha nu aneme ho anwa aya qweru chineke bita tun nbom kanu chineke owee nu whu chubula nu oshishi le menemenu ha taa oyo onunu me pemenu taan ama yerwuri taa kpa ama ka owu onodi buru oma mepemenu taan ɛze nu oro nga oburuoma